to ga daten əmdau va zəna ma takwda bi kwaya vaya va dawha kazi kəmdi da vadi da va dawha kazi əmdi da vadi bai. fiiku aliyau atəyau, vaya lallai va dawha kazi kəndi da vadi gada achi zafibi, koda biba tlawechina achi atka a kau. amma vaya va masək əndəba, gada kəm fik fa gi babu ya buyu, kəzə vayawu amma lallai kə bata musubai, amma gadak vayawu adauha ankaləni ta vadi ankali vali vadi gada kəm gada fi babu ya makau, kəmakəni indai kəza fidunoni ya musudu ya jlumu wujurani. ankaləni ga vada, ta dawhigi ankalini ta vadi, amma bawai vaya ta masi əmdi bi kwaya ta masi kari kəndi, bi kwaya ta maigi ənda. a dəkak badi tanu bini daten ənko azubai.